والله إذا كان يعني يمديني أسافر لأي مكان بختار إني أسافر أروح اليابان، يعني أحب الثقافة عندهم من أكل من فنون حتى الطبيعة حجتهم جميلة وهادية كذا أحسها <hesitation> أستمتع بعد إنه بشكل يعني ال- المباني التقليدية والحديثة بعد والمزارات التاريخية، أعتقد إن هناك كثير من التجارب الجديدة والمثيرة، وإنتي وين تحبين تسافرين?